<noise> Mi yiɗi fijirde be yoonata liɗo. Gaskiya mi yiɗi fijirde may ɗo vela am. To mi ɗo waada fijirde may be koomai ko soobajo am min hiran min jaalan gamma fijirde ɗo ɗo vela am umm. Ton diga min petel ma mi ɗo waada fijirde may ɗo velem wallahi